אנצוקומען צו אלעס איינס איז זייער שווער, אויב נישט אוממעגליך. <hesitation> ס'דארף- מ'דארף זייער אסאך צו קענען אלעס טון אליין אן זיך פארלאזן אויף אנדערע וואס איז זייער, זייער שווער, עספעשילי אין די היינטיגע וועלט <hesitation> וואס זייער אסאך מענטשן קענען נישט מענטשן טון אליין און דארפן מענטשן וואס קענען- זענען גוט אין די פעלד זיי צו העלפן. סאו מ'קען ארבעטן צו קענען טון אסאך אליין אבער צו זיין אינגאנצן, ניין.